أفظل إني أحتفظ بإسمي الحالي، فالإسم جزء من هويتي، مرتبط بذكرياتي وتجاربي في الحياة، وكل شخص يعرفني باسمي، والتغيير قد يكون غريب بالنسبة لي وللناس اللي يعرفوني، إسمي أكيد جزء من شخصيتي و الأحداث اللي مرّت علي، بينما تغيير الإسم قد يفتح لي في الحقيقة يعني أبواب جديدة، لكني أرى إن الحفاظ على هويتي الحالية أفضل، أحب إني أكون مرتبطة بإسمي وذكرياتي اللي يحملها.